Ke haʻawi ke kanaka paʻikiʻi iaʻoe i kahi kiʻi aia he moʻolelo ina ʻike ʻoe ke kiʻi ʻike ʻoe paha ka ʻohana aiʻole kahi mea ʻe aʻe aka noʻu ke paʻikiʻi wau i kaʻu mau keiki aia ka minoʻaka, ka neʻe nui ʻana a ke ʻike wau kela kiʻi ua hauʻoli lākou.